Aaa, adamilon mwa n ɓodai, n kwo kwa gbmi n mii gbo ɓwo n twukwo tlai, oaknyi ɓo nkwo ɓo dna nmii mii, agna milo gnaɓyi ɓo aaa n naye, israila knyi kwo ɓoye dnalo nmii mii, n twuge na aɓo mwabegyelo n mila ɓa twu mwui, oɓo nmii to ɓei shni gyen, mii ɓo kwo gye, amma dwu kwo ɓo lami cheya, she mii ɓei she pma, alo nwu nyi lawo aznazna fyi ɓo n wu nyi, to mita kpeloge ɓa ɓa nna gbetwui gbe kpe lo lo nu, azaho lo ɓalo n gye shawo ɓa zakwo wu kwa wna n wu. Zokwo ɓei lo njesnu ge milo ɓo, to gaskiya a damii, nɓo mito ɓei kpe she azhni alo nya she nya n wun, mito ɓo taba, mito ɓo shni kwo gyen, san mii ɓo lo nyashenya, ma gye she kwo lakala nwu, ma gye she kwa zhni twu n she n wu, ma gye she kwo zhni kwo nya twu, kwo hoɓ lo pashe nu, ha lo ho nya nha pita haje ho nya ze ɓe, kwoto wulo n gye moto knyi nu n ho-nho dna n namwu kwo ha gnya gnyi, to kwo ha gye ho gbmi ya ho znu dna n moton, to mii ɓo kwu aɓo kpamwui ɓo nmwa, osa nyi ɓolo yasi ɓo, aɓo n yi wo n bible To oɓa aɓo to akwu ɓa wui n na wyei, omii makwu gye n loinu, a ɓo ɓei che ya da kwa wuge zeye lo, zaho zahoyi lo wo knyi n wonyii nu, kpeknyi aɓo ho lo n mii to ɓo ɓalon, mi ɓo ɓa ka ɓwa do nu lo, amma gbetwu ɓei shi, yi, ɓo lo ya kwu zhi, amma aɓo hoi dna lo n mii mii. Osa nyi ɓolo, ya lo ya si masar, ya si n sukwoi, aba nu n michige ɓo n mii cheya lo, alo yi fyi n na la baho yi wnagye, osa n naɓo ɓalo ai gnwu ope, sinai nya n chei, oye lami lai kwu, beture wa dna wyi woi yi, he to yi da ya won, to aba nu n mii kpe ge beture wa zhna pma n sayi, oyi pa zhii, yi ta zhna pma n sai, n dei yi da saɓo, osa n mii abayi open mito ɓo shni kwo gnwugnwu nyi, che nu zhni mi chige kwo agna naye ge mii la ba, to oknyi yi ɓo n kwonu, kwo to knwu mii n miin, ma gnwu pei ma kwu gye aba n shekwoi ɓo ga musa agbetwu twu <hesitation> yeisu unyigwo N nabayi n wo ɓolo oya, n wo ɓo znazna twu n nuwna, n napitayi, n nabayi n wo kpa za nna wyi salai n berediyi, har a gyi, apisayi a fnyi, akachi ngnwo awo chei tnaba, oye, akachi n gnwu awo chei aba, mii ɓo la si abayi, bitrusi fwuwa yeisu ɓo la lo gnaɓyi ɓo n wa pitai, mii ɓo la si ɓo, to, aɓo dai n mwa begye, rijiyan mariya mu ɓo gnyi woto, maleka da ɓo n woi ge wo ɓa ɓwa nubwo, mii ɓo la gye rijiya yin kwonu, aba n na ɓo ma yeisu dna n batailamyi, mii ɓola lo ɓo, <hesitation> yesuhu fwu wa, n gye mariyamu nugnwuyi nu Nnazarat, mii ɓola loɓo ma kwu gye, to aɓo aje che lo, aba gbmanyi njesnu, kwo mi chige bayi, kwuta n yeisu ɓo lakala nkwonu wa gnwu lo she yi ɓo kwu yi nya wo uyii uyii agna yige aba ɓwan lo yanu, amma kwoto ɓo dna nyi znan, aɓoi n gnwa ba, okwonu zhni har naye mi chige, wurshelima ɓo to knwu mii nmi-in, am mii ta chige kwo kwa nya je ɓe, kwo to kwa simin, zado ɓa kalo, wo gye, kpein nwa lo wa ka ɓwai si, woɓa myi wo ɓe wa chige wo ɓa la siya, aza ɓa lo yi do ado n mii ɓo lo ma gye, n na doi n wa gye ya hada n ɓwai, ya dna ɓwa do, ya taza ha gye aza ɓa lo yi kpai, omii oma dwuwa nu, ge n gye shekwo ɓa ye, kwo to shekwa je ye n mii kwa ka ye n zado